Laha izay sakafo tonga da vonona zay izy aloha, raha amin'ny hoe toeram-pisakafoagna zay, da aigny avao koa ny bokala, bokala i malaky <hesitation> bokala na kazaha, raha kazaha izy dia agnignao <hesitation> s'agnignao raha na s'agnignao ame rano fa andrahoignao ritra io de asignao siramamy na asignao tintely, de raha bokala izy de agnignao ritry, hanign amin'izao avao zagny.